जैकेट मा पकोड जैकेट हवेग्या ठंड से बचाणो थै। रेन जैकेट हवेग्या बरखा मा भिगोण से बचौण तै। एनीम जैकेट जू वेगे। स्टाइलिस्ट लुक इन्हे उनै जाणू थै। लैदर जेकेट जू वेगे। हल्की ठंड से बचाणो थै।